<hesitation> Koleran'ny vôlamena izy io zalahy kolera ny olo mpan̈ambola e. Zen̈y edy anaty jerinakà rehefa mahita azy io; koleran'olo misy vôla raha karà fa raiky fa amy pale in̈y anô rehefa vôlamena zay.